Tenonde yaparanduta ,guiroatape ketiko ojo oikova, yandereraja vaera ñanekirei. Ape, ipueretara ani mbaetitara jokogui yaparanduta mbovireko yadererejatavae jare, ñanoitaviko korepoti jokope oyeporuvae